مابعرف وما بفظل شي شغلة مثل الأيس كريم اللي الكل يحبها ساويها بالبيت لأنها وايد صعبة و وايد متعبة مافينا أصلا نطلع نفس الطعم بالبيت لكن اشتيها جاهزة بتكون مرة متعه أنه يالا نتسولف وناكل أيس كريم سوا لكن بالبيت مابتكون نفس المتعة.